Mariazy tonga lafatra izao aminaha dia tsara be ny akanjony, ma- atao fety be malaza be mintsiny, tonga daholo ny olona rehetraretra, misy sakafo asaina marobe eo.